Iya toisse injo ballona punna capi iya, punna ni piara i do, caddi-caddina umpa ni piara i nassai pamminroangna, nassai angkua nai angkalahaki i, na na isse to injo kalengna capia angkua i nai angkalahaki i, ka biasa i nu biasa mi do, punna nampa caddi gitte sarei kanre, gittempiria piara i, gitte ansare i ere inung biasa, iya tosse injo ballona punna rie capi, jari punna bakka mi naki butuh mo apa-apa ballomi anunna cocok i hargana ni balumi, <laughs> iya to isse injo hattu pangangreangnna capia iyya, ele jari punna la-la bangi mi lampa maki tam-antambangi ele to'ji pangangreangna, asara. na mangaribi, <hesitation> biasa punna ta' ele mi lampami ni pangalleang ruku', nampa to'maki anrengreng ri binangea, ri sare ereinung to' injo punna bakka-bakkai capia ballo todo isse iya, ka ni issei ni pake lampa nangkala, apalagi punna hirang, bo ta'bala iya ka ta'bala anakna, ballo to' isse injo polea ka punna mana'i tassikali ta siloheangngang ana'na. <noise> Iya to'isse injo kodina punna piara ki capi na gitte to' ampiarai nampa caddi, sa'genna lompo, sikali rie injo mae anu do, <hesitation> palukka bei kodi toppanjo pole ku itte palukka a iya, na sikalingna injo ssikaliji na anu capia napanai ri otona naerang injo mange lampa na balu, assahala to' jaki isse iya do, punna lompoi capia na ni balu i, lumayan to' isse anunna, lumayan hargana, punna nu sitaba-taba to isse lima juta, mingka punna nu hatang-hatang to' isse nu bakka iya, rie sampulo juta kapang.